هي سلالة الكلاب مش كلها ودية بطريقة مساوية، لا هادي خطأ سلالة الكلاب كاين الي ودية كاين الي معادية للإنسان كاين الي متقدرش تربيها فالدار لأنو تعضك كل سلالة وعندها الخاصية تاعها كاين سلالة مليحة لشرطة كاين سلالة مليحة للحراصة كاين حتى يعني هادوك لي نعيطولهم حنا ليكانيش ليهوما سلالة تع يعني تمشيهم فقط معاك برا بش هكا برك بش يعني بريستيج فقط